المطر مُفيد بيسئي الزّرع، بي- بي نضّف، بينعُش لأ فصل الشّتا الّي هوّ بيكون في مطر كتير- كتير- كتير الجّو بيطلع في حلو وكتير <hesitation> رومانسي كتير مُمكن يئرّب العيلة من بعضا يجتمعو على شوي كاستنا، على شوي دُرة، على بطاطة حلوة، في كتير أمور نحن نسهر عليها بي فصل الشّتا، كبّاية الشّاي الّي بتدفّي، كاسة الشّوربا، فا- فالمطر بيجمع <hesitation> بين أشخاص بي حبّو بعض، بين العيلة بيجتمعو، بيدفّو سوا، بيتسايرو يمكن أمرار سوا كمان أكيد وكتير أصص بتئربِك من الأشخاص الّي بتحبّيُن.